Fomba fitehirizana solosaina donné zany ah de ao-amin'ny alalan'le <hesitation> disque dur ao anatiny, ampidirina ao anatin'le disque dur fotsiny zany ah, ao anatin'ilay disque dur zany ah asianao dossier de ampidirina ao anatin'iny dossier iny le zavatra tianao tehirizina de tafiditra ao anatin'le ordinatera ilay izy.